Ngabya namathunga ekiro kyamabya ndeke omobuyingo bwayi. Nganabuka amaghalha inabirisambukalha ndeke inakyamakyabya namahanga omugyingo isingawithe ahakanyilhuma. Kutsi nekyiro ekyo ngabya inabirinakyitakanizirya engyakya yamuliwolho namabuwaindi munabire omwagyakya ngawithe erihinga ngatholere ingatsuka eriyikolera emibiri eyangisyatsukirako omwagyakya. Munabire ngidihangana kumi nibiri esyengyakya gyakya ingatsuka erikolha, erihuhya omubiri. Inabukira eyihya inayasatha ngibya nabirikyamuka inalholha okwerya eriyikubanga othuwetse Ngabyanabiryowa neryo omubiri inasambukalha ndeke inatsuka emibiri yaye inganakalire. Neryo ingathandika ekiro kyabuholho so eriyithakanizirya kyiro kyalhuba kyikakuhereraya etseme yekyiro ekyo omugya siwulhikyiwamu sikyi sikyirihamburawa iwe niwe wukakyithakanizaya lhuba nuko engyakya yisabya inayithondire ndeke. Bethu neryo obuthuku bukanahika iwayisangana obuwatha ibwabirikwitha. Neryo ekyiro ekyo wuthi wukahangana nomogyingo omuthwe inalhithoha okwa ngyingo wumabya wulyatsunduka wuthi ngawithe ngayenda ebindu byayi byoko busi iwasisira Obuthuku bwamabilhaba kundi muwuthi thayithakanizirya ekiro ekyo kyandeke Mulhiwolho kutse evalhuvalhu syasa omwamuthwe iwayisangana wulhi bindi. Munabire thuwithemu esyabaketha mwu omwatsi wahunahu. Wukabya iwunikere neryo ibakutherera ambu wanamabiryowa, eyawulhwire munabwire yamabirihika mwatsi fulani. Wulhwe wabirithenga programs syawu wuthi ngedikolha indya nindya engyakya ngawithe erikolha ekyinekyi, neryo iwayisangana omwatsi fulani oyo inamabirilyatha omwakyawu. Neryo iwayisangana ekyiro ekyo nakyo ikyamabiritsandira bule. Neryo kandi wamabya iwunawithe omusimamu owuwene wukatsuka nebyo wulyathonda ekyiro kyamulhiwolho. Ebyamasa seheno ibyakwamako wukawunza emyatsi yawu eyakiro ekyo Wukayisangana bwebyosi iwabiribihambira hawumerere ingye ngomundu ebyangakolha byebyo siwanganyihathathania mwerithoke inganemulya ekyinyangwa, ngatsuka erirya ekyinyangwa kyayi bwa muwambererya erithoke imunalirya ebyawubyamasasa sinendi bighenderako ngitsuka kola ebyangalwe inganawithe okukyi okolhuyani lhwaye munabire ngalhwe ingatholere inahingira omusende neryo ngatsuka erihingira emusende munabire ngalhwe ngatholere eriyabana omukulhu owebiro ngatsuka eriya musunga imunasyathakola ebyamasa betu thuthi <hesitation> thughenda halya <hesitation> omundu akathunga omusimamu nahimanirye kyakyikaleka omundu inabya mukulhu omobulhimyatsi yosi